Wor Sri Lanka kunnen wor kun wor manif bekenii. Wor kun innin dob ede bahari kas mara. Riski ishian guddio maan yenan bahari kasa. Wor kunnen wor duran innin maskina, dub amminen wor kun, wor inama ishian lilla woyya uffinike dini islamuannen hinkabdu amminen boyye akan nyaati, boyye fon boyyea, hornad ishia boyyea. sherehe ishianen inaman biloan akan hark uf chiraa, ak wordea. sherehe ishian guddion wontan midaffeti ishin inaman kun dib ede.